﻿ تو امارے پوڑو ہتا اي وات کرتا, امی نانا ہتا تو امارا ڈاڈا نا بارا ما وات کرتا، تو امارا ڈاڈو بنی کرتا، سیڑھی آڑیت ہتا ہمارو ڈاڈو تو گاھ نی بنی کرتا ہمارو ڈاڈو، گاھ نی بنی کرتا، تو سیڑھی آڑیت ہتا۔ تو گاھ جو کرتا ،یا کن کام بی کراوتا ان کھڑے تڑپی اگن گاھ بی وڈھاوتا۔ گاھ وڈھائین، انے بھاری ماتھاو تو اپڑائی وٹھیوں۔ ای اینے روانہ کرتا، ان چیڑے ڈین ہونٹیوں ہنڑتا۔ مارا ڈاڈا نی ایوو ظلم ژویو سے، ٹھیک سے کافی وقت گزری گیو مارا ڈاڈا نے ایم نے ایم۔ غریبتائی ما تے پرتے کافی ٹائم گزری گیو اینے۔ تو ایک زیون نام نو ہتو ،پھونڑی ہتو، ای رو ماربن تینڑی جو، وسانا ما۔ وسانا ما تیڑ جو اڑتے پڑتے مار بئین تن بھائی ہتا۔ مارا ڈاڈا نو نام لاکھو ہتو۔ مارا بن نو نام لال دی۔ ایک مار کاکو ہتو اینو کانتی، ایک مارو کاکو ہتو اینو نام ہتو واگھو۔ تو ترن، بے مارا کاکا ہتا ، امارا پوڑا نو نام لال جی۔ تو ای وسان پائی بنی کری تو مار بھائی ابھا ریا ادھ ماتھے، مار کاکو ایک ابھا ریا، بھورے ساتھ رہا آپڑا۔ ائی کوئی ورس سیڑھی آڑھی چوتھی پتی مانسے۔ ان بیجو ایک مارو کاکو ہتو، اي جیکو کم دار ہتو، اینا کن ابھو ریو چوتھڑی واڑی ای بی۔ ای بی ابھا ریا۔ تو آخرکار آہستے آہستے مار بئی بنی کری مزوری کری، اگتے پھرتے ﻿ تو حالات تو ایوا نے ایوا خراب ہتا تو مارا بھئی ما دماغ ما کوئی وات آئیوی ہسے۔ تو ایاں نا کوئی بابو وابو تیڑائین گھرے کوئی گیتا پاٹ کرایا اگتے پھرتے تو آہستے آہستے ایاں اینا گھر ما ردھ ائی جی۔ ردھ وڑتی آئی۔ اینا ما تھی سٹھا وج اموار نی، اینا ما تھی اورا بھئی ہتا، تین مارا او وارا بھئی ، کمائی ایوڑا ہتا، امی تو ہلکا ہتا، ای بھئی کمائی ایوڑا ہتا۔ تو ای وی مزوری کرتا کمادو وارتا ہرتے پھرتے نی امے ہلکا ہلکا ہتا۔ تو پئیشو ڈو کرتے وقے پڑتے تو گھر ما مال لیدھو۔ مال لیدھو ایک دکان بھی کھوئیلی مارا بھائی اے۔ دکان کھولی تو، دکان گھر واڑا ہتا مون وٹھ، معنی دکان ہتی سٹھو غلو ہتو ۔ تو گوٹھ واڑا بدھائی ایاں سی سامان بامان لئی جاتا ان جیکو موں واڑا بھائی ہتاای مال نو گھا بھی کرتا، مال نو گھا کری پانڑی پیوراوو ٹائم تی، ہوے اینا ما چچم پانڑی پیوراوو چچم پیوراوو پھری ہوار ما اٹھتا چائے پین ، ڈانترو لئی نے گیا گھا ماٹے۔ بھئی نی ایاں گدھا گاڈی بھرن آیا تقریباّّ بار واجے ایک واجے گدھا گاڑی گھا نی بھرن آوتا ریا۔ لایو گھرے گھا لاشے مال نے کھورایو، ٹیم تھی مال سائیں بادھیو، تقریباّّ بار ایک نو ٹائم تئھی گیو، ڈوڈھ نو ٹائم تھئی گیو، ہوے پانری نو تائم تھئی گیو سے۔ اینے پانری پوراویو سے، پانری پوراویو اینے، تو پانری پیوا نی واری ہاں ایج ٹانرے اینے ٹھاڈ پڑے ری تے۔ ٹھاڈ پڑے سے تے تو مال نے ٹھاڈ نے جگہ نے سٹھ جگہ اے بادھوو سے اینے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 مال بی وٹارے اینے واھمو بی لاگے اے۔ تو اینے نتھ جلدی چچم ختم کروے سے، اینو پھٹ جلدی چچم اوکاشے، اینی کو دوا ہنوی اے تو اینو تمنے ہمڑاوا نو۔ اینے کائن نا کائں دوا ہنڑوی اے، اینے کوئی بیہو کوئی لکھاوو ہی نا کوئی نئی کائی نئی۔ ہوار نا ویلو اٹھی نے نے نتھ نے تیل ہنڑی، نتھ ڈاڈی بئی ہاتھے تی ہلاویے اے۔ معنی تقریبا ڈھ پندرہ تاریخ کام کروو پڑسے، ڈھ پندرہ ڈین نتھ ختم چھے اج، تو ای نتھ نے تارا مچھی بے بھیگوں بادھوو سے۔ بے بھیڑا بادھی لاکھیش تو ای قابو تھئی جائی چھے پر جے پتار لیدھا ہوئی معنی ہنر ما آکھے، تو ای تاری مرزی اے، جے گھرے بادھے تو تارے مرضی سے کائیں بی تو اینا ما تی استعمال کری سگے سے معنی۔ معنی تو امی نانا ہتا ای ٹائمے امارا بھیا نی شادیوں کئیریوں ہرتے پھرتے، تو پوڑے کجھ بکرا لایا ادھ ماتھے، کجھ گھر نا بھی ہتا۔ تو منے ویجے بکرا ساروا۔ ٹھیک سے۔ منے راشیو بکرا ساروا ماٹے۔ منے بکرا سارے ماٹے راشیو۔ تو ہوں ہوار نا ویلا اٹھی نے بکرا کھولوں بکرا کھولی نی پہی چار ایما شامل رہا معنی۔ بیجا دوست ہتا ای بی مارا بھیگا سارتا تو امی چارے بھیگا سارتا معنی۔ تو اینا پا تھی موں وٹ ماری خرچی ہاری تھیوں ، غریب ہتا نا امے غریب ہتا تو ماری خرچی ہاری ماٹے گوٹ وارا جی بکری کھولی راکھتو۔ گوٹ وارا نی بکری ہوں کھولی راکھتو تو معنی گوٹھ وارا شو آلتا، ایک ڈاڑالو ایک روپیو آلتا خالی بکری نو۔ ٹي ڈاڑا ای زمانہ ما ٹي روپیہ ہالتا۔ تو تقریباّّ ڈاھ بکریوں مارلی ترن تو ویھ بکریوں گوٹھ وارا نی لئی نو رنو۔ تو معنی مہینے معنی ٹي روپیہ ڈھڑے ان ڈھیلی معنی ٹی روپیہ ڈھڑشے۔ ماری خرچی تھئی جاتی معنی غریب ہتا اینا کرے۔ تو ایما تی ایک بکری ہتی ڈاڈھی معنی شونق بی ہتو ای بکری مانتھے۔ تو اینے رو وئی کریا ہن، مو شو کرتو گھرے تی اؐوا نا ٹاردھ روٹلا لیتو۔ ٹاڈھا روٹلا لیتو، تو ای ڈڑھ موڑے رات ہن ہون اینے چیرے راترن تو ہوں اینے ہا کروں بکری نے۔ بکری نے ہوں ہا کروں تو معنی ای بکری اوبھی نا رے تو موں اینے ذوری گئین اینے روٹلا کھرائوں ڈھنڑ تی شیٹی کری اینے روٹلا کھراوو۔ پسے مے اینو پاڑیو کک ڈو۔ ٹھیک سے۔ کک ڈو مے اینو نام پاڑیو بکری نو۔ کک ڈو نام پاڑیو، تو اینے روٹلا کھراوو تو ای ہے ہے کرے نا تو ای ظاہر ہے ای دھنڑ بھی بھیگی ہوئی چائیں بی تھاتی ہوئی معنی۔ چائین بھی تھاتی ہوئی تو معنی کک ڈو کرے ہوں اینے ہاکروں تو اینے لاگے آ منے روٹلو کھوراشے ایم کری نے ڈائرئکٹ دوڑی کری مارا کن آوے۔ روٹلا تو چلو عادت تو اینے ختم تھئی گئی روٹلا واڑی عادع اینے ختم تھئی گئی تو معنی چائیں نے بی اینے بے ٹھانا تو معنی کک ڈو کری نے ہاکروں نا تو بکری اولی راڑ کرے۔ بکری ہوے راڑ کرے، معنی ہاکری نے بکری نے تو مثال نی وات دوھیا نو ٹائم تھائی تو ہوں اینے ہاکروں خالی کک ڈو تو ای دوڑی ائے ڈائریکٹ آئے اینا ما سی پسی جیٹلو دودھ کاڈھوو ہوئی دودھ کاڈھیں ان ای ائرا۔ تو ایما بی چار دانا ہتا ، چار دانا نے امنے، روٹلا نی چھٹی ہوئے چھے چوا لے۔ روٹلا نی چھٹی ہوئے چھو چوالے تو موں ہوار نا بکراکھولتا تا بدھائی نا بکرا مارے سنبھالوا سے۔ بدھائی نا بکرا مارے سنبھالواسے۔ تو ای آنے چھٹی والے بھتامے روٹلو کھیاوو ایک دانا نے۔ ای رو ہوار نے نو واجے راشے نو واجے روز اینا مال نو گھا بی کرشے ان روٹلو بی کھاشے ان گھر نو شامان بی لی یاوشے۔ ای رو آوے ہے ہما کن گیارھے بجے۔ گیارھے بجے ہمار کن آورے ای ایکلو۔ یارہے بجے اینو رسیجو تو امی تان کھے بکری دیون پانجھے واڑے لئی بھیاری لاوتا۔ ای تو کھالی ای یئ ان بکری نی آگن ساھ سنبھال کری بیٹھو ہتو۔ اچھا ای ہیرو بیٹھو سے۔ اما نے وڑی چیٹن راو تہ واپسی امنے معنی تین واجے راو۔ انمنے ترن واجے راو اماری چھٹی جام پئڑی چھے تو ہوار نا ای بکرا سارن تو چھٹی جام پڑی سے، تو امے ڈاڈا ڈھیلا کے کیارے رماں دھوڑاں ہلکا ہتا نا، زوری بکری ہم پھلائی لاشا امی رمے ایوڑا ای بکری آم پھسایا۔ چلو ٹھیک سے۔ تو وڑی امے ترن وازے بکری امایا، ترن واجے امے بکری امایا تو ای تو چھٹی کری نے جائے ریو گھرے۔ ترن واگے چھٹی کری نے جائے ریو گھرے۔ ترن واگے چھٹی کری نے گھرے جاتو ریو گھرے جئی نے ای لوگو اینا واڑی واھ وارا تی واڑی واھ اینو کام بی کرتو ای وڑی گاھو جات نو ہتو بیجا مارا بھیگا پھوہنڑیا ہتا۔ تو ای تو اینا بہانے کام بی کراوتو وڑی اولو چار بجے بکریاں واوتو۔ چار بجے چڑے وڑی پانچ نو ٹم تھاتو ایٹانڑے تمے گھرے آتی نے جاتے رینا ۔ گھرے آچی نے آ تاکتے پرتے۔ ایری وات ائیں تو پسے موں واڑا بھئی آہستے آہستے بنی کروا منڈیا موں واڑا بھئی بنی کری موں واڑا بھئی بنی کری امارا پوڑا نو جام معنی ملکیت ہتی ہگتے پھرتے مال ہتو ڈھاگا نی جوڑیوں ہتیوں تو آخرکار موں واڑو پوڑو آہستے آہستے بیمار تھیا۔ امارو پوڑو بیمارا تھئی گیا۔ تو اینج علاج کرائیں تو امارا پوڑا اے علاج نا کریوں تو تقریباّّ امارے بھاگیے ای ٹائمے امارا پوڑے ہگئی کئیری تی۔ امی ہلکا ہتا اماری ای ٹائمے ہگئی کئیری تی تقریباّّ ہگئی کئیری اینے ڈاھ ڈاھ پندرہ ڈاھ وی سال گزریا شن ۔ امارو پوڑو گزاری جاتا تو طبعیت خراب ہتی پوڑا نی تو پوڑو مارو پھووو ہتا مارا پھووا نے فون کریوو، مارا پھووا نے فون کریوو کے تمی مارا کن آوو۔ ان مارے تھوڑی طبعیت خراب سے۔ تو امارا پوڑا نے تیڑی جمار تی امارو پھووو۔ مار ما بھیگی جی، مو وارو بھئی ہتو ای بھیگو چیو، تو مارا فووا نے تیڑ جئی انے تو این دیاچڑ امی ایٹلا ہلکا ہتا تو ہمار ے ہرو بھرو ایٹلی شوق تو مار باپ بیمارتھئی جاشے فون کری نے پوُسا کرا ژا ٹینشن کراں امی ہلکا ہتا پر ایٹلی ذہن ما وات ہتی معنی تو۔ ایٹانڑے امے شوقین ہوں تو شوقین وری تیتر نو بی شوقین ہتو۔ تیتر نو بی شوقین ہتو موں۔ تو اساں ترن ڈن پچھی مارا پوڑو گزاری ویا۔ تو مو جو ائیں تیتر مارک نو تیتر نو مو خادو گوتی رو۔ بنی واری تیتر نو مو کھادو گوتی ریتو زوھا تو ڈھارسل آھے وری۔ ڈھارسل آوے ری تو زوئے مارک بدھائے ابھا ڈھارسن چی زاہری تے۔ تو می ذہن بنا راشی مے کدھو تھی سکی تمے مار پوڑا نے میکو آیا مے کیدھو۔ مارا پوڑا نے میک وایا اے۔ تان ایک گھراں ماں تی ایک بھورو سو چھورو دوڑی نی آیو مارا کن منے کے تارا با گزاری ویا سے مے کدھو مارا سی ایوو مذاق نہ کرتو رے کدھو تنے سئی کئی لاکھوں سوں مارا تی ایوو مذاق نہ کر ۔ آج مارا سی مذاق کری لے بی چکر مارا سی مذاق نا کرجے۔ تو کے نا بھگوان نو قسم تارا با گزاری گیا سے۔ تو بھگوان نو قسم کھادو اینے تو موں ایاں تھی دوڑتو جیو گھرے دوڑتو جیو تو شوں مارا با کزاری گیا تا۔ ای ٹائم تو آہستے آہستے ای ٹائم جی ختم تھی، وڑی آیا موں واڑا بھیا نو ٹائم آہستے تو امارے ٹائم آیوں۔ تو آہستہ اہستہ پوڑا نی جیکو ملکیت ہتی، مال ہتو متو ہتو آہستہ آہستہ امے کھاتا آیا۔ آہستے آہستے کھاتا آیا تو پسے اینا چیڑے ماری حالت سفا خراب تھئی گیا تا۔ سیح سے۔ این چیڑا مارا حالات سفا خراب تھئی گیا ، حالاات خراب تھایا تی مو تین ہزار پگار مہینو اوبھو ریو۔ وانڑیا ہتا وانڑیا نا دکانے ہوں پگار ماتے کماتو ۔ منے تین ہزار روپیہ آلتا۔ تو ہوار نا آٹھ واجے منے کامے جاووں، رات نو آٹھ واجے نو واجے ڈھ واجے منے چھٹی دیورے ترن ہزار ما معنی شو منے شو روپیہ دہاڑی ہالتا۔ روٹلو منے معنی اولا ہیرا منے کھوراوے، روٹلو ہیرا کھوراوے معنی شو معنی ہیرا تو ہوے وانیڑیا ہتا نا منے تو ویلی اے بھوک لاگے پنڑ امے غریب ہتا ہیرا وانٹیا ویلو روٹلو نا کھائے ہیرا ترن واگے روٹلو کھائے۔ روٹلو ای ٹیبل مانہے ہامے پڑیو ہے ۔ وانٹیا نے جیارے بھوک لاگے ای روٹلو کھائے۔ ماری دل گھنٹي ہوئی کہ کھادا نی پر شو کروں مارا وس ما نتھی۔ تو وانٹیا تو ترن واجے روٹلو کھائی رئے، پسے آخری ما جیکو بچے کرے وڑی منے آلے موں کھووں ای روٹلو وڑی ہاندھ نو گھرے دووں۔ گھرے دئی نے سان نا پہی ہوار نا آٹھ واجے منے وڑی کامے جاوں۔ اچھا اینا بھیگا منے ٹریکٹر سیکھنے کو شونق ہوئے۔ ٹریکٹر سیکھنے کو بی منے شونق ہوئے۔ تو مادھل نام نو بلوچ ہتو ایک تہ اینا کن ٹریکٹر ہتو۔ تو منے ٹریکٹر سیکھنے کو بی جام شونق ہتو۔ آپ مو رات نو ٹیکٹر شیکھوا نو مے اینے کدھو کے یار منے ٹیکٹر شیکھاڑکدھوں۔ تو کے ٹھیک چھے تنے ہوں ٹیکٹر شیکھاڑیش موں۔ تو مارا کن آجے رات نو ہوں تنے ٹریکٹر شیکھاڑیش۔ مے کدھوں ڈاڑھے ہوں آووں پر ڈاڑھے ہوں دکانے کم ہوں چھوں۔ مے کدھو آ ترن ہزار شو شکھاڑشے اینا بہانے ٹریکٹر شیکھوں۔ چلو ٹھیک سے۔ رات نا صاحب ہوں گیو ٹریکٹر شیکھوا ڈاڑھے دکانے ہاوں رات نا ٹریکٹر شیکھوا ڈاڑھے دکانے معنی ہاندھ نو تقریباّّ آتھ واجے رات نو آٹھ واجے آوں ڈائریکٹ ٹریکٹر ماٹے جاتو رووں۔ کمزور تھے گئی سے اینا کرے پھودنو مزو نتھی کرتو، ہوے اے ماں جے آپاں نیں پھودنو وانہنونڑو سے تو کرنڑو سے سوٹھے نمونے تو ای ماں لازمی سے کہ مال روں بھانڑ بئے بئے ٹرکوں ایکڑ ماں لازمی سے۔ چم کہ بنی ماں طاقت ہوشے تو ای فصل تھیشے، طاقت نیں ہوئے تو نیں تھے، رگو بھانڑ رے زور نیں بھی نہیں تھے۔ اوئے ماں وری طاقت واڑو بھانڑ ہوئے مال رو، تو ای حساب تھی پھودنو ماناں اینی بھی ایوریج سوٹھی سے، پیداوار سوٹھی سے روزی ماناں سوٹھی زڑشے اینا ماں، جیکڈنہں محنت کریا تو، باقی محنت ناہیں کریا تو آپاں نیں کائین نیں زڑے، نکو کائیں زڑے تو ای حساب سے پھدناں رو چمکہ زیتلی محنت کریانتے اینا بھانڑ ڈیشاں، ٹیم تی اینے پانڑی کھپے ہفتا ماں تقریبن بئے چکر پانڑی ہوئے اینا، موٹی فصل سے زاں کماند سے، مرسوں سے زاں کنڑنک سے اینا تو ہفتا پندرانہں زاں ایکیہوں پانڑی آیو تو بھی کوئی مسئلو نہ تھی پنڑ پھودناں واڑو فصل سے زاں بھاجی واڑو فصل سے اینے ہفتاں میں گھٹ میں گھٹ گرمی میں بئے چکر لازمی پانڑی ڈینڑ کھپے۔ تاں رے زائے فصل تیار تھائے۔ سیٹ تھئی جیو موں ٹیکٹر نو گوبل باتھے ہگتے پھرتے سیٹ تھیو موں سٹینگ مارا تھی پکوُ تھئی گیوں۔ تو چلو ٹھیک سے کے ہوے توُ ایکلو آچ کے۔ ایرو اتری گیو ایرو جیارے اتری گیو تو مے ٹریکٹر آچیوں۔ تو ٹیکٹر معنی ڈفیکٹ تو ہتو نوو ہتو نا موں ڈفیکٹ تو ہتو صیح نو آچی گیو تو بی آ اے منے کائیں نا کدھوں۔ تو موں ٹیکٹر پاسے شیشو ایاں تھی کوبل نے شیشو فُل تیار تھئی گیو معنی ۔ پسی رات نو وڑی ڈاڑھے دکان تو رات نا آنا کن معنی آنا پاس فون کرے منے آئے کے کھیڑی کئی ہل منے۔ ہوں تھاچی ریو تو منے او جاگو جاوں تو منے کھیڑی کریا تو موں کے منے کھیڑی کرو رات نی بے بے واجے تن تن واجا ہودی تو اچھا بیجی اولی مجا واڑی وات ایم ہتی تو ایک دان موں ٹیکٹر آکوں رو۔ شیشو ہوں گوبل ہنڑوا تو بئیش ودھیک کون تو ھئے شیشو چیم کے استا موں واڑو ہتو اینے فالج تھئی گیو تو ۔ استاد نے فالج تھئی گیو تو ہل ٹیکٹر میلیا لوں۔ ہل بی ت بی کے ٹیکٹر عادت نتھی موں جوئی نتھی کوئی دی کاں کے استاد موں واڑے کدھو توُ شیکھے تو ایک کن شیکھشے انے بدھائی کن نا گھڑیک اونا کے گھڑیک اونا کے کے آما کامیابی صیح نی سے۔ شیکھشے تو ایک کن۔ ٹھیک شے اینی وات تو میں راشی انیا تانڑی ای اینا بچارا نے فالج تھئی گیو تو ہلاوتو نتھی ٹریکٹر نے تو ایک ڈاڑھ اینو او جاگوو ہتو تو منے کے ٹیکٹر آ کھیڑی کریا کر چار ایکڑ بنی تے تو موں تقریباّّ گیارے بجے اینا کن جوئیں ٹیکٹر نی کھیڑی بیڑی کری نے تقریباّّ ڈیڈھ نوُ بے نوُ ٹائم تھائے روں کھیڑی موں کری ریو۔ آر کئو توریا نی کٹی مان ای ہوجوں ہاروں۔ ٹووال اوڈھی۔ باقی ری وات ہوے بصر ری تو تمارے بصر رو تجربو سے جیکو پیاز سے اماری، پاکستان نیں اندر واہویاساں تو ہوے بصر جکو ریو اے کیوے حساب سیں وہورائیجسے؟ بدہا ئی بھائیاں ناں تاں خبر ناں سے کہ چم چم تھائیتو، چم چم نتھی تھائیتو، چم کہ آپاں ناں تو بصر روں تجربو سے، برساتوں مقصد پنجاں چھاں ستاں برساتوں آیوں سوں، برساتاں چیٹ میں آوشیں ای کامیاب سیں، برساتاں موہر وہایو تو کامیاب نیں تھے چم کہ برساتاں ماں جے اونسی بنی سے تو بچائے اگتے پوئے تو ٹھیک سے جے نتھی تو ختم تھے زائے تی برساتاں رے پانڑی میں، بصر روں بیج روں مطلب ای سے کہ بصر روں بیج جکو ریو آنپڑا وڈا واہواسیئاں ڈانڈھیاں واڈھے، ایئے ماں تھائیسے گل، گل ماں تھائیسے بیج ٹھیک سے، بیج تھائیسے تو ای بیج ریوں وڑے سوٹھے نمونے زیووکر صاف کرے پسے آپاں نیں باریوں ٹھاوونڑوں سے، باریوں ٹھائو یا دیکا ٹھائو دیکا ماتھے واوو ودھ میں ودھ ای تمارو بیز مہینو یا چالیہہ ڈینہں دنگ تھے ٹیہہ چالیہہ ڈینہاں رے اندر جیووکر تمارو بﷺر رو بیج تیار تھائے زاشے، پسے تیار تیار تھیا جیوا تمیں، تین ہزار جو پگار ہتو مارو تو سال چیڑے نے سال چیڑے وڑی مارا گھرے سوہڑی نانی آوی، سوہڑی نانی آوی تو سوہڑی چیڑے امے جیکو دکھ مانہیں آوے ای امنے خبر سے مارا ماوترا نے خبر سے مارا ہاریا نے خبر سے ائیں نے خبر سے ، جیکو امے دکھ زویا سے سوہنڑی ما اچھا تو آری مانا ترن ڈاڑا نی تھی، تو آری رگی روئی روئی کرتی تو امی چیتن ڈاکٹرکن لئی نے جیا۔ چیتن کنی اقبال کن۔ اقبال ڈاکٹر پانھیں بی لئی نے جیا تو اقبال ڈاکٹر آنو ایکس رو کریو ایکسرو کری نے کے آنے دل ما سوراخ سے۔ نانکی ہتی کے دل ما سوراخ سے۔ ہوے امی غریب مانڑھا ، امی ایٹلو دل ما سوراخ باہر نو خرسو لاوو تو لاوو چانچی۔ ٹھیک سے۔ امے آنے جئی نے سیول ما داخل کری آ میر پوُر واری سیول ما داخل کری امے۔ تو ایاں تقریباّّ ہفتو ایاں داخل ہتی اینی تکری مارا ہارا بھی بھیگا ہوئی ای داخل ہوئے۔ ہوے امار تو بیچاری نیانڑی ہتی نا تو امی بارے بیٹھ بیٹھ روتا معنی مارا ہارا نی واو ایں بیٹھی ہوئی سوکری کن امی بئی جنا بارے بیٹھو روتا۔ تو ہوے شوُ تھاشے شوُ نہیں تھائے اینا دل ما سوراخ سے بھراشے الائے نئی بھرائے بچشے الائے نئی بچشے ای امارو خوف ہوئے۔ ٹھیک سے بھئی اینا سی تو امے آوتا ریا سیول ما تھی اینے چھٹی مڑی امے گھرے آیا تو ایم معنی دوا لدھارتن جا، بیجا ڈاکٹر پا جا بیجا ڈاکٹر معنی عارضی طور دوا آلی معنی۔ بنی ٹھراووں، ایکڑ ماناں کھیڑی ایڑی کرائو اینے کھیڑی کرائے ماناں سوٹھے نمونے لیزر بیزو کرائو، کھیریا کڈھائو پسے ایوے حساب سیں مہیں بھانڑ بانڑ نانکھو تر میں، تر میں بھانڑ ناشاں تھی چم کہ بصر ری ایراضی بھی ڈیشے، ایوریج بھی ڈیشے اینی ویہر کرو، ویہر بھی تھائیسے چمکہ ویہر مزوری ماہ تھائیسے، گھر را مانڑو ایک بئے ہوئیسیں تو ایک بئے رو کام نتھی، تقریبن لیبر رو کام سے، آٹھ داہ زنڑا ہوئیں تو ایکڑ ویہرائیسیں، ای ایو ایکڑ واہیو، بدہا نی پانڑی ڈیدھو، پانڑی ڈے پسے جیکڈنہں ایئے نیں گڈ تھی گیو تھیشے، پسے رنبے سیں ایئے نیں گڈ کڈھائو، گڈ کڈھائے پسے بھانڑ ہالو پانڑی بانڑی ڈیو، ایوا حساب سیں بصر تمارو ماناں کامیاب سے۔ تو بھاجی رو حساب کتاب ای سے، بیزی وات کہ ہوے کہ بھینڈی سے، بھینڈی رو مطلب ای سے کہ گینڈی واہوو تو جیکی آپیں واہواساں، سانوڑی بھینڈی ایک مثال سے کہ مانڑاں کہیں کہ اماں نیں جام فائدو سے پنڑ فائدو نتھی سیزن واڑی جکو بھینڈی ای سیزن واڑی ہوسے چمکہ ای ماں ایراضی بھی ودھیک ہوئیسے ائیں ایوریج بھی ودھیک ہوئیسے۔ چم ای بھینڈی وہوارائیجسے اتا رے کھیریاں ماہ، کھیریاں میں بیزاں مہیناں جیوو کر ایئاں ری فل موسم ہوئے تی، بھینڈی ری، تو ای بھینڈی ایوریج بھی ودھیک آویسے ایئں ایراضی بھی ودھیک آویسے ان ریٹ بھی مانڑاں نیں سوٹھو زڑی سے، باقی واہیا رو طریقو ای سے کی تمیں اتا رے کھیریا کڈھاوی سوٹھے نمونے بنی ٹھراوے کھیڑی کرائے کھیرایا کڈھائے، بصر واڑا کھیریا، کڈھائے اینوں بھینڈیاں رو ماناں جیووکر ریز کریو پانڑی بھرایو واٹر روں پانڑی نتھی تو بورنگ رو پانڑی سے زاں واٹر روں سے، واٹر ماں نتھی تو کے سم نالے روں کھاڈو بھرل سے ایئاں ماں ریز کرے لاشوں، ریز کرے لاشوں تو ایئے ماں ماناں وٹ آوی، وٹ ماں ہنڑی ناکھو چوں کہ اینا شوں سے کہ اینا روکھا میں واہویا تی چونگی واری سے اے ماں ایوریج بھی ودھیک سے، تو ای حساب سے تجربو ای سے کہ تمیں ایئے نیں وٹ میں واہوو پسے اینے اوگے زاشے پسے پانڑی ہالو، ماشا الا بھینڈی رو تجربو ای سے کہ تمیں ای ماں بھی کماشو، تو بھینڈی رو تجربو ای حساب تی سے۔ تو باقی ری وات گوار ری آنپڑی بھاشا میں گوار کاشیں مسلماں ری بھاشا میں گوار کاشیں، گووار پھری، تو گوار رو اینی ماناں کمائی سوٹھی اے، ای روں واہویئے رو موسم جووکر آوی گیو سے، تو بیزو جیوو کر بندی رو پانڑی آوے تنے واہوو، وری ایئے ناں کھیریا کڈھاوو پنڑ اینو کھیریو تھوڑو موٹو ہوئیسے پھوٹیاں رو کھیریو اینو جیوو کھیریو ہوئیسے، ای کامیاب سے باقی ای ماں جنڑو کھیریو ریو ای کامیاب نتھی، موٹو کھیریو کامیاب سے، گوار ری محنت سے تھوڑی ودھیک شوں کہ ای گوار نیں تمیں اوکاں ماں واہویو تو مزو گھٹ کرشے اینا ہانڑی بھراوو کھیریو ماناں ٹھائے پانڑی بھرائے ماناں کھندھی بند کری سے پسے چار مزور ہوئیں پسے پانڑی بھرائی کھندھی بند کرائی پسے اینے ازخود گوار تماں رو پھوئارا کرے نیکرشے ہفتاں ماتھے بیجو ہالو پسے ایئے ناں بھانڑ ہالو پسے ایئاں نیں گڈ کاڈھو۔ گڈ کاڈے وری تمیں اینے تمیں ایم کرو کہ ہوے گوار تھوڑو موٹو تھئے گیو سے تو اینا سوٹھے نمونے دڑ کرو، دڑ کری اینے ونجو کرے پسے اینے پاساں ماں ماٹی راکھشو تو ایناں بند باندھو تو دڑ کری ان سنہو سنہو ونجو کری ایئے نیں پاساں ماں ماٹی راکھشو ماناں ایئاں کھیریاں نیں بند باندہو، تو ایوا حساب تھی گوار تھوڑو سوٹھو تھاشے ان ایوریج بھی آوشے ایراضی بھی ہلشے پسے ریٹ ان بھاو تو انپڑا نصیب سے او مالک رے ہاتھ ماں سے زکو نصیب ماں سے ای زڑشے، باقی ری وات بھاجی نیں ماشا الا ہوے تماں ناں ہنڑانڑاں ٹینڈاں رو تجربو، کہ ٹینڈاں کیوا حساب سیں وونوراجسیں، ٹھیک سے، ٹینڈا بھی جام امیں تجربا کریا جام نقصان بھی کریا ای امیں واہویا ٹینڈا، چونرا بھی واہویا، دھانڑا بھی واہویا ائیں ماشا الا کھیرا بھی واہویا ککڑی بھی کی، تو پانڑی نئیں ہوے شوں کراں، پانڑی ہوے واٹر اونسا پانڑی نیسا اصمان ماتھے پانڑی چاں سڑے شوں کراں، پسے لی ای تو واہویا تو سہی پنڑ پانڑی ناں سے تو کائیں ہمز میں ناں آیو پسے شوں کرے۔ ٹینڈا تو واہویا پر ریٹ ناں زڑیو، ناں زڑیو تو پسے ہوے شوں کریئے، ماتھے لاگی گیو کرونا، ہوے زاں فصل واہویو دہانڑا کو ٹینڈا ایک تو فصل ناں تھیو مزا وارو ان دہانڑا مزے وارا تھیا تو شوں کراں ماتھے کرونا آیو ماتھے تھے گیو اڑے کرفیو لاگی گیو، گاڈیوں بند منڈیوں بند ہوے زائے چینڑ ساں، ہوے ایک شے ویسائے ری سے ای شے رو ریٹ ہزار باراں سو روپیا باری سے ہوے ای جگائیں ویسائی ریہ سیں، ہوے اماں وٹ سو سو ہات ہات باریوں ہوے ویسائے ایک باری تو سو باریوں چیاں کریجے؟ ہوے خرچو کاندھ میں پڑے ریو گاڈیوں بند تو منڈییے میں مال شے ماں لے جایئے؟ ایک منڈی میں اندر لاگیاتو دھوکا بھی تتھی گیا کرفیو لاگے گیا بھائی ہاز ترن زنرا سڑے گیا تو پہلیس واڑا کہیں بھائی تمیں پاچھا وڑو زائو گھرے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 ہیک شاہ عبدالطیف رو ڈینہں آوے ٹھیک اے، تو امیں اسکول میں بس بھری امیں جاں تقریبن خاشا سورا ہوئیں دوست ہوئیں تقریبن اسکول را زیتلا بھی سورا ہوئیں ای شاہ عبدالطیف بھٹائی مطلب ایئں تلا ٹھاول اے گھومی فری بیڑی بھی لاگل اے مطلب ائیں بیزو جکو شاہ عبدالطیف بھٹائی ری جکو مزار اے ایئں ماتھے جا جکو وری سامان تھیو کشمش وغیرا جکو تھیوں ائیں مطلب زکو زکو سامان زکو لیورانڑو او لئی وڑے واپسی وڑے کلچر ڈے ثقافت رو ڈینہں ہوئے مطلب سندھی روں ٹوپیوں اجرک وغیرہ تھیوں مطلب اسکول میں موٹو فنکشن کرتا مطلب کہ بیزا بھی ایوا خاشا ڈینہں ہوئیں آن ہیک ڈینہں ہوئے ہولی، ہولی ہولی رو ڈینہں مطلب کھارکیوں تھئے گیوں، ماتر تھئے گئی گڑدھانڑی وغیرا تھئی ای مطلب سانڑا وگیرا تھے گیا بدہا مانڑاں بھیگا تھیا پسے مکاوے تقریبن ریتوں رواز رے حساب سیں پسے آنپڑے پویتر پانڑی میں تیروا لاگاں، پسے ہوارے نوں آپیں مٹکی باندہاں ساں بیزاں ناں مطلب رنگ بھی ہنڑاساں، رنگ بھی ہنڑاساں ائیں مٹکی وغیرہ پھوڑی وری ایک گوٹھ ماں پھوڑے وری بیزا گوٹھ میں، بیزا گوٹھ میں تھے وڑے تیزا گوٹھ میں رنگ بنگ ہنڑی وری ایئں زیلوا زاواں، کوئی ہاخ تھئے گئی زمڑائو تھے گیو یاں مطلب مطلب پانڑی سیں جھلے مطلب ڈینہں ختم تھے ہولی را ڈینہں پسے شو راتری را ڈینہں آنپڑے پہریں تو مندر میں زایاساں مطلب پگ بگ دہوئے گھنٹی وگاڑے بھلو بلو کرے پسے پہریں تو زام بیھگا زاتا کوئی بھنگ واڈھے کوئی سائونڈ وغیرا ماتھے رمے سی کوئی گاڈی کاڈھے سے تو امیں مطلب مانڑاں منڈیئے بھی ہویئے بیزاں کام ماتھے بھی ہوئیے مطلب زکو زیں ناں زانڑو ہوئے زے ناں حکم تھے گاڈی میں زائے گاڈی اسٹارٹ کرے تقریبن باراں ساڈھاں بارانہں وگے تو ایئے زاتا زاتا تقریبن چار ساڈھا چار روں ٹیم تھے زائے وڑی مندرے تے زایاسیاں بھلو وغیرا لاگیاں ساں صحیح اے، وری بھنڈارو وغیرا کھئی مطلب سامان تھے گیو، فوٹو تھے گیا ماتا را یا مورتیوں تھے گیوں یا منگل سوتر تھے گیا ایوی ایوی شیوں خریداری کرے وری کشمش تھے گئی یا کادھے نی شیوں تھے ریوں مطلب جے ناں سوٹھی سوٹھی لاگے ای لئی گاڈی ماتھے سڑاں وری واپسی آواسیاں صحیح اے اری ای تھائے مکمل شو راتری مطلب ایوو خوشی رو ڈینہں ہوئے مطلب آنپڑا ہندو برادری ہاروں مطلب ای ڈینہں ماتا پاروتی ائیں شو بھگوان رو مطلب ویواہ تھیتو ان بیزی اسکول ری شوٹی مطلب میڑو تھے گیو میڑو آنپڑے راماپیر رو میڑو تھے گیو راماپیر رے میڑے تے شوٹی لاساں، مطلب جھنڈا وغیرا باندھے بتیوں مطلب سینگار کرے اینی پانڑی پی راں جیمس آباد واڑے روڈ تھے گیو، میرواہ تھے گیو، میرپور تھے گیو مطلب زکو سوٹھو سوٹھو شہر تھے گیو مطلب برشات بھی تھائے وری ایئں آگر بھی رمیں بھی سیں مانڑاں آخری ڈیرو ای سے مطلب ہزاریں جھنڈا ہوئیں، لاکھوں جھنڈا ہوئیں ایئں وری ایئں تھی وری راماپیر رے میڑے آواساں آپیں، مطلب سیکورٹی ہوئے، مطلب مانڑاں ری اتی رش ہوئے مطلب پگ راکھاں ری جگہ نتھی زڑتی، ای ورے ماتھے جایاں چھت ماتھے جکو ودھیک جھنڈا لاگل ہوئے مطلب سائیڈ ماتھے بھنڈارو بھی ہوئے، پسے ای کھائی پسے مطلب سامان کشمش وغیرہ تھئی گیو یا مطلب سوٹھیوں سوٹھیوں شیوں جکو مانڑو میڑاں میں خریداری کرے مثال منگل سوتر تھے گیو یا مورتیوں تھے گیوں فوٹو تھے گیا وغیرہ وغیرھ چیزوں تھی گیوں میڑا میں مطلب راماپیر را نوراتری، نوراتری رے ڈینہں بھی امیں شوٹی کراں اسکول ری شوٹی، مطلب ایوا بھی سوکرا زکو ورت راکھیں نوراتری را، ای نو ڈینہں بھی راکھی شگتا مطلب ڈیلی نی چھوٹی ہوئے مطلب ہوارے نوں ورت راکھے مطلب ہوارے نوں کوئی کھاتا پیتا نتھی پسے مطلب چانہیں فروٹ کھائے ورت کھولے پسے ماتا رے مندر ڈانس وغیرا کرے سے مطلب ورت وغیرا کھولے سے بھوجن وغیرہ کرے سے ائیں بیزوں تو آنپڑے ہومیں آوی سے مطلب جھڈو تھے گیو مچلب حیدرٓباد تھے گیو مطلب شہراں میں آوے سے ہوموں، تو بس ایئاں ناں پیشا ہالے بھوپا دھونڑیں بھی سیں،